Laå laã juánhã jnanà nionê guiohà tùhå joà iã raunè tsouã mønhå jmaønâ tùhå nénâ laã juøè taã tiánã bahâ tsouã manã manã zønå láhã raunè tsouã mønhåzianã tsouã raunè niunà mønhå guiohà zianã tsouã raunè mmm zianã tsouã raunènainhå lavadora mønhån tùhå joà guionâ jnanàtsoå zihå çounã nínã minhà chihà guioân niúnâ jnanà lahâ lùã bahâ çounã iâ raunè tsouã mønhå naínhã guionâ jnanàlùã iã raunè tsouã guunå dehâ líã raúnâ bahâ tsouã mønhå ninâ niónã tùhå joà guionà jnanà taã zoúnâ jnanà raunê mønhåguiohâ naínhã guiaâ lenê jnanà dehâ ønå tsaíãñinhà bahâ láhå jøè guunå çuhå tsouã tsaíãñinhà bahâ láhå jøèguiaå çuhå tsouã jánhå taã tùå guionâ jnanà raunå jnanà iâ iâ iâ raunå jnanà guunå çúnhã oå raunê jnanà mønhå çuunên guenå mønhå çuunã tsùà meinhâ jonè jnanà jánhå taã tøå guionà jnanà iã nenã iã jonã juánhã jnanà nénå nanhå søã naúnhã nanhå lahâ nainå laå tùhå jmaùnâ jnanà guionâ raunå mønhå guiaâ zoúnâ jnanà raunê mønhå guionâ jmaùnâ manã tahà guiohå lùã jmaùnâ lahâ jmaønâ iã jmánhå juøê laã paâ iâ jléã jmaønã çaã lùã laã taã minhà raã laã çùâ mønhå jmaùnâ raunè tsouã ninâ çaunâ guiohà laå liónã bahâ ninâ çaunâ nionå jmaùnâ juøâ siâ toà bahâ raunå jnanà mønhå guionâ siâ toà bahâ raunå jnanà iã çanê bahâ jnanà siâ toà nonê Chiâ toà zote iã jonã çanê jnanà raunå mønhå mønhå tiuã iã taã çínâ záhã jan iã jonã raunå jnanà mønhå guionâ jmaùnâ jan jánâ mønâ tøhê çáå tsáâ mønã siã guiohà siâ toà guionà jnanà mønâ tøhê mánhå tsáâ tuhå mønã siã guiohà çuøâ guionâ jnanà jonã çoúnâ jnanà tuhå mønâ siã guionâ naínhã taã nonè jnanà súnhà çuaã jmaønã guiaâ laùhå niánã çuaã jmaønã raâ súhã tuhå mønã siã raâ súhã mønâ siã guiohà siâ toà çuahå guiohà einã tiã çuahå çóhã tsouã lahâ mønâ tøhê taã çønå laã iâ juhà nénå tøhê taã çønå laê lùã lahâ liónã mønhå çóhã tsouã naínhãin laê lùã lùã cortina laê lùã çuunã mønhå iã lioå tsouã íã jan jánâ iã taã çønå çiónhå siâ toà jonã nénå iå jonã raunå jnanà çiónhå jmaønã guiohà mønhå jmaønã guiohà mønhå raunå jnanà çiónhå iã jonã iã taã jlenhå jonã iã jonã nionå mønhå guionâ jnanà laå tiuã nionå mønhå guionâ jnanàlíã laã nenã raunå jnanà mønhå guionâ laã zoúnâ jnanà raunê mønhå lahê lùã tùhå nénâ laã manã çióhã paâ jmaønã jánhã tiuã ziaã jmaønã paâ jléã lùã çuaã jmaønã mønã çóhå sùã tsùà lahà çahà jléã jmaùnâ menè guiaâ taã jmaønã goè çióhã laå iã juhà minhà tsùà guiohà paâ jmaønã lahà jmaùnâ taã jmaønã çióhã laå iâ juhà minhàlaå tsùà jonã paâ lahà láhå tùhå táå nénâ laã çahà jléã lahà tsùà jmaùnâ tùhå jmaùnâ baâ lónhã jnanà nonê taã jnanà lónhã naínhã nonê taã ziaã iâ líã lonhà jnanà naínhã zoúnâ jnanà lonhà jmaùnâ lùã zoúnâ jnanà lonhàlahàçahà guiaâ laå reã lóhã tsouã Laå taã juøå lóhã tsouã guiohà lùã laã nenã bahâ lùã guiohà tùhå joà guiohà iã nenã iã raunè tsouã mønhå nenã jonã nainå jnanà jmaùnâ guiaâ zoúnâ jnanà raunê mønhå guionâ çaunâ jmaùnâ tahà çahà çuanâ raâ tóhå jmaønâ zianã bahâ tsouã taã zoúnân mánhå çinå láhå lùã guiohà tsouã lahâ zoúnâ taã tiánã jnanà guionà laå nenã bahâ lùã iã juánhã jnanànùnâ laã laå nenã raunå jnanà mønhå guionàdehâ çoúnâ jnanà mønhå guionà mønâ tøhê manã raâ jøã laã nenã bahâ laã nenã bahâ lùã guionâ jnanà tùhå joà guiohà mønhå guionà jnanà çounã nenã bahâ iã juánhã jnanà tùhå joà guiohà mønhå nenã lahê lùã juánhã jnanà tùhå joà guiohà mønhå nenã lahâ raunå jnanà mønhå guionâ raunå jnanà aã ziahå jmaùnâ laå çounã juáhã paâ çuaã jmaønã guiónà jnanhà ziaã iâ jouà manâ jahà laã nénå çuaã jmaønã jonã bahâ nonê raunå jnanà aã ziahå guionâ nainhâ jnanà mønhå guionâ iã jonã søã çiunè jnanà guionâ mønâ tøhê manã çáå çínhã mønhå jonã guiaâ líã çínhã taã juøå mønhå guiaâ çounã juáhã tsaíã çaunâ aùà jmaùnâ lahâ tsaíã çaunâ tióhå jmaùnâ lahâ iã jonã ninâ taã juøå çinhà líã çínhã mønhå jonãon iã jonã søã çiúnhã mønhå guionâ mønâ tøhê manã loúã tøhê manã tsùnà guiuã søã çiunè jnanà mønhå guionâ manã çinã bahâ mønhå guionâ jnanà çoúnâ jánhå taã çoúnâ jnanà janå tùhå jløhà mønhå jonã guiaâ çounã juáhã iã guiã taã tiánã líã jiúhã lahâ guiã lùã jiúhã lahê tøhê iâ zihå niúnâ jnanà iã jonã nainhâ jnanà jmaùnâ mønhå guionâ laã nenã bahâ líã çínhå mønhå jonã guiohà aùà ninâ çaunâ jmaùnâ bahâ guiaâ tsaíã çaunâ